عشان تنظم عدد كبير من الكتب، أول شيء قسمها حسب الفئة، زي الروايات ،الكتب الدراسية، أو كتب التخصص، بعدين رتب كل فئة حسب الحجم أو الأبجدية، عشان تسهل عليك الوصول للكتاب اللي تبغاه، إستخدم رفوف أو صناديق عشان تستغل المساحة كويس، إذا عندك كتب مو محتاجها تق-تقدر تتبرع فيها أو تخزنها في مكان ثاني عشان تفضي مساحة.